<noise> Nangalay raike, <noise> nangalay roe, <noise> nangalay telo, <noise> nangalay efatse, <noise> nangalay dimy, <noise> nangalay enigne, <noise> nangalay fito, <noise> nangalay valo, <noise> nangaly sivy, <noise> nangalay folo. <noise>